اه اول شي لازم تقدر الحجم المناسب اللي راح تطوي عليه <hesitation> اذا كنت بتحطه مثلا في دولاب حج الملابس او حاجة واذا كان بتحطها في الشنطة او اذا كان مثلا بتاخذه معك للكواية او شي طبعا تختلف من حالة الى حالة <hesitation> انت الفكرة كلها انك تسوي مربعات تحول الملابس الى مربعات بحيث انها يسهل حملها ويسهل تخزينها فقط مو اكثر من كدا.